Kamm vai hari om sääne hüa asi, et <hesitation> tuuga om väega hää hiussit ilosas tetäq. Tuu võtt kõik pusaq vällä ja või esiki su hiussit pandaq kuiki ilosahe istma.